Ny fomba fiasàn’ny baffle zaho, misy, <hesitation> i raha cadre-ndraha maventy be edy izay, de anatôvigna <hesitation> atôvan’ôlo haut-parleur agnatigny akà. De izy aminje zaigny ôtra misy hira regny alefan-tegna, to de i miboàka aminy alalan’ny bafle izy de lasa midoboko. Sady lasa mampamafimafy feo zaigny, zaigny tegna asan’i bafle i, avy aminy alalan’ny haut-parleur agnatigny akà de mampidoboko azy, mampanegno azy mafy e.